مهارة ربط الح-الحذاء، مهارة جدا بسيطة، أول شئ بحظر الحذاء وأتأكد من الأربطة أنها مو متداخلة وبعدين أسوى التداخل الأول، أمسك طرفى الرباط وأنشىء حلجة ثم داخل الحلجة الأخرى وبعدين سحب الحلجة وتعديل الحذاء، كمان إذا أستخدم تجنيات مختلفة لربط الحذاء مثل أسلوب الحلجة.